Ɗum kaa ana raɓɓiɗi no, janɗe ɗiɗi, a waɗan junngo maaɗa ngoo e nanngirnde siijo. Jonnkaa hinno ada hunnca aɗa wartira. Aɗa hunnca aɗa wartira faa taccaa ko taccataakoo. Sabi hoore wootere ndee, <hesitation> kañun yo laamu taccirika non. <hesitation> Kañun woni ko taccata koo.